Emihiesi oghi ka mhele bhor na gbona <noise> emhiesi ori otormhu bu khami re orie mi normegioria orie oyemigiori emiesi olimele bhagbona nadalu onoyoyimiesi oletor olekha amiesi olose lobua gualor nima ghalu bho nagbona ono yiyimiesi oso sehobua bhonugbona oni oselobua gualor oni ojiebe wel nima ghalu oni oselobua wima gjalu <hesitation> oni oselobuawima gjalu emiesi oloselobua gualor nalu bhor na gbona ebe oso selobuada tah ghe ono yiimhiesi olemiesi gja gualor oselobua no ria hunima ni ma sabo gha yi uyimesi <noise> oselobua no na hu ni. a nor riahu nima bhe ni ma ya iyimi oso jeable nor sorle nor riahinima ni maya lui emiesi Norriahuman bhegiutormhe bie kha ada gha khiose mhan bhegienadalabhu nukpe guan ososelobua mhonotona olerasha mhwle mhornokuona rumudu emiesi neleye emiesi olurekpaye emiesi ole gbedami ye emiesi oleghonghon ye oselobua ki ru fegjagje gjo khu oki okigie ghon ghon gjarie bhu wa oki gie ghon gho gjare bhegbe eba weki relu okigjale ghon ghon emiesi olemhiesi rekance imhiesi ole gjon ghon reghane emiesi olegbe damhen rekhanle onoluemiesi bhonagbona ososelobua ran demhiesi oloselobu gualor rumuda emhiesi mayyenmhiwsi oselobiq davale ona gbona do yu bho yu bho luko nosemhan bhebi mada sible mbere ramude ahie ososelobua olimarhey otmhotonagbona ahuoselobu olimare yo olimare va otimaye wel olimaya mo bho bhe bhe ni nosi jesu